Alas güenas! Me quiu dispensal con tegu del relateu que tuvimus. Me tomu por cuenta que no tuvi la razón i quiu de piíl-ti que me dispensis del mi comportamientu. No quería d'ofendel-ti ni hazel-ti dañu. L'amistá que tenemus es mu emportanti. Pueu izil-ti qu'estó arrepentíu delo que passó i que quiu golvel a sel amigus comu si ná. Si te pahi bien mos vemus quandu esteas de vagal i palramus echandu una cervezina.